. Ínohe níhuminiĥuo, numuinini énoo ee vuoroeḃey: yatuon náhuniĥuo buhime náhuye. Buhimeźe boinibian? Timi rúmunda kumooġo kuyami éźuśu niġuralo baĵie, bazaġira mañaḃanahembo. Yakuru náhuniĥuo, amooġo narabazaġira, nara báźuśu nañaḃanasuḃo, nasu báźuśuḃo, baraḃo mañaḃanaguoḃo. Yahie, buhimeźe níĥuo. Muṗe múnahumi buhimenaɭeġe. Yahie, baririŋeźengen, oŝaŋ baseśen. Nárumunda, ósilemiġareŋ bariŋe boġumooġo kuluuse. Yaśimba, náhuniĥuo. Óo buhimeźe muṗe kunab kufuã koamooġo andakuḃundaku, kúġukaḃan níɭeġu bakara tusa koyatuoni nuġuhẽko . Timiźiɭomi baĵie muṗe mugulõ, niġurembo. Yaxule, sís. ámiḃetirisi yaxule naḃãhe káṗuy koniyakuru sís, yahie sís, monuġuremi. Káhuloniĥuo, bukobuhimeḃuġo ĥúolom. Káruna, yatuon náhukaruna memumieŋu níĥuo nahaŋemiẽ káhuy niyaśimba. Yahie óoniĥuo bulusale níĥuo koniyaxule mókonuġuhuy kaźaġale kurabuġo muṗe.